Eia koʻu manaʻo no ʻoe, I nā lā apau e ʻai i nā huaʻai me like ka maiʻa, manakō, a me ʻalani a e ʻai pū i nā mea kanu nui loa. Mai ʻai i ka laiki a me nā kanakē momona, a e hoʻoikaika kino pū.